المشروع الذي أعمل عليه حاليا يا صاحبي هو مشروع خاص بالذكاء الا- الاصطناعي، هو يعلمنا أشياء كثيرة لذلك أركز عليه كثيرا في تلك الايام، واذا حدث أن أفعله سترى أنها سنتقدم بطريقة كبيرة جدا يا صاحبي.